Itlar haqida ham bir qancha noto'g'ri tushunchalar mavjud insonlar tarafidan. Misol uchun, ulardan eng keng tarqalganini aytadigan bo'lsak, <hesitation> albatta, it baribir itligiga boradi deyishadi. Lekin unday emas. Itlar aksincha, insonlarning do'sti hisoblanadi. Ular insonlarni haqiqatdan his qila olishadigan jonzotlar bo'lib, qachonki inson xafa paytida yoniga kelib, <hesitation> unga achinish ko'rinishda qarab o'tirishadi. Shaxsan men, buni juda ko'p kuzatganman itlar bilan.